اتفقد هاتفي تقريبا من عشرين لاربعين مرة في اليوم سواء عشان اشيك رسائل او اتصل او حتى اتابع السوشيال ميديا او السناب او الفيسبوك او ايا كان. او اتفرج على حصص دينية او اتعلم اي فائدة جديدة يعني صاير جزء من الروتين اليومي.